Karazagny toetr'andro na saison <hesitation> amin'ny ankapobegny malôha aminay aty aroa no tegna be saison aminay aty io.ririgniny miaro andro mafagna, ririgniny iz'ka fa <hesitation> mangatseka andro avieo maintagny iz'ka tapitry ririgniny fô misy misy ndraiky ao toetr'andro aminle maintagny iny misy le fotôgna andro le magnoragna fotôgna cyclonyy fotôgna ranobe